Badiyan bu yaɗi badiyan bu mbanai, taba wu ndaka Sora wu ndaka naha ko Jinwi ko Wunwi, ghani Jinuwi a na baʒiniyi wi P’iyiya a ndaka khiya ndaka kasin gha ta ba kasini’i ya ndaka khiya mulhayi’yau, ya mulhayiyau har ca wali cuga ba ghana wi gaskina. To Ca ghanlthi wi gaskina, baghyi diyuni ndaka zhiba ngar Jinasi, ba baghyi diyuni ʒhibi ngar jinasi, a ndaka ndaka kwi ghulhubuʒa tuɗa ɗa to Jinana gha faka ƙahyin na yani bu a nahiya, to ya gyushihun, masi gwan ndaka fakau, to ɗin ba hin fakhi hyin U’mi we’e, to badiyan bu mbani be’e. Sai hyi nu zha fai hin ʒhi ca fai kafun ca fakau hin ndaka ƙhiƙhina ɗin, yani bu hin sini ya U’mau, Sai hinu t’ayau jaani be’e. To gwamani Jaana naghuma ghani hyi ni ɗapu bu ndaka badiyau, Jaana gha bakwi, ai t’aya d’aala khin wuyana. Ghani ga hini kam dibakwi Juɓɓun masir we ba mani ma khiniya, sai niya goruwai niya Sweet to hin bi ci’i, fi wi dusina ɗighina ta badiyan be’e. To ɗusina ɗa ʒhahin hina simau. To ca Simayi’i mani cabu P’iyama, wu ndaka Simau, wu ndaka naha wuya Ami d’apu kawai waɗa wu layu, cici gwan dusa laya kawai wi cuga ɗaga c’iʒi cuga naha wi Jina jifan ɗapu cuɗa ci Layi, Sai hin raa’i’i to memakon hin raahin ghan hun wuti be’e. Babu mulhi ɗahyi ɗin ghi sinni ndakhiya a ndaka ɗiti Amitasi Va u'njukwa kaman indi ghi ghu diti Amitan, na munani gwamani ɗanana’ wu ndakhi kuwa, ghi di lthi Va malvun ba halaghuma, to wunai ga ma kamasi ba gwamana’a, to baadiyan bu mbanai be’e. Badiyan bu mbani caba wu ndaka Sorau, Wu sora bu gaskina, babu mulhiɗahi, babu ɗahiyi Va suwa mun be ghuma, babu ɗahiyi Va mun muna khin cani yan ʒhahiyi ghi ɗi wɛe, badiyan bu mbanai wa mulha wi wu ndaka badiyuʒu, wa mulhiltha, kaman gwamana’a kabu ci sapu tan mbanai, gha ndaki ghi ta sorana sai mun ɗaa can gu kabuwi’i, wunai wa can kabai nunu ghi fakhi khin cina, su ghi faki khin cina, wunai khin mulhi ɗahi, na wa bani khin yan ghumuna, ai wi ɗan Va na yandi wu ƙhini Shu Vuna, to ghani muna kwa khin cani ghani dai hi badiyan bu mbanai. Ghi ndaka gyisha mun fakaa, sai dai ghani wani davan kaman yandi ghi bujiwi raayawini’i to ghani ya khin ta yan ghumuna ma ndaka fakau sai mun ɗalthin Va cina’a hi moti ti davani, to wunai ko gha badiltha ci sina mun muni khin wuyanu. Ma gwada ti t’iVani Va ma khin canu, Sai ci fakhi, ca ʒalthi ɗi bugyi kanna, to ɗin yani bu wu khiyi wu cu ltha Sai cuu ga ɗu Va a U'njikhi wu bujahan ga Va wa khin wuyani tanu wa bujahan wa khin wuyani tanu, so badyan bu mbani caba hin bahin ɗi church, pastona ndaka tsigha ɗingha suban subu lthin ni ɗi church ghani khin yan ndaka taƙya tani ta Sinna ghikhin cini ca Amai ya ghana jifan khin makwai hunu bujau, ɗusina Cahin kaman yan sinɗakhi juɓɓ, yaku kuʒa bu ʒha walai, ɗusina ga ɗa to tsakanu wani khin wi wu ndaka badiyau, ghani khi yan Sina, ghani wi a sin yan ʒhahiyai hin ndaka kwa tsiga tsagyi wi P’iyatina hina bujau ɗusina cahin yan Sinɗakhi Jubb, ghani babu, wa Jifana wu ndaka ɗa babu, cici gwan ɗuza ɗa va babu, to ca ɗinhin hin ɗi we’e to caba sai ya ɗ’ighunhin badiyana, to khin yani bu katinna Irin tana’a bu ma ʒha ɗi ƙin ta khin Vinahyinu. To gha ya ga ɗahyin va hyin simmai sai yuga ɗa to bi, wa jifana bi, yani bu wu ndaka gwadama hi badiyan bu mbanai, sai davuwi sai tu baya katina sai ta cau, to a caa ta pasto sai ta gwaditi subana sai ta dalthin Va to hinna katinni tani ta khin Vinahimu ta khin vinahinu <hesitation> to Unjikhi a ndaka sakya hallakhi wu ca amayu ghan we’e katinni tana’a tabu ghana badiyan bu mbanai, sai ya cawi sai wa ʒhalthi ɗi ƙhinni tanana’a hi tanu, sai wa ʒhalthi ɗanana’a to ɗin wa ʒhalthi ɗi’i, to cici gwan ɗusina tsughuʒa, cici gwan sai cu biya naʒi ta katina cici gwan sai cu ʒhawi to hin ghanhun badiyan bu mbani be’e, hyi va badiyan bu mu ndaka khiya lthavaa maca tava Jifanu umm-umm. To badiyan bu mbani be’e mani yandi ma kuʒa P’iyanti be’e, ghani ma wuyani bu ʒa ɗi tsauhin to khin ghulhubana, ghani caa caba Vuluwi sai wa ndaka kwi ghulhubuʒa waɗa ɗa to na yan bu ca U’mau na yan bu ca U’man ɗusuna ƙiƙƙuzas.